بالنسبالي درجة الحرارة الكويسة في النهار تكون من خمسة و عشرين لسبعة و عشرين كده <hesitation> و ال و في الليل مثلا تكون من اتنين و عشرين لخمسة و عشرين بحيث تكون معتدلة و الناس تقدر تمارس حياتها عادي في النهار و في الليل